أصل الكون والله الله وحده يعلم، العلم يجول إن الكون بدأ من الف من الإنفجار العظيم، لكن اللي أنا أؤمن فيه إن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلج الكون بكل تفاصيله، الكون كبير ومليان أسرار وكل ما نكتشف شيٍ جديد نزيد إيمان بعظمة الخالق، سبحانه.